Wuaba abuaku afɔ nawʋ ivʋnisɛ. Afɔ nawʋ awʋmʋanɩ ɛdisɔ alute alo kpatsa katsiyɛ ku afʋ, ivɛ kowlisi kʋkɛ, mɛ mu ivu amɛni ekeleyɛ la, yafusu ivifu yeya ivie kɔmɛ ivie kʋnevlo bapɛ kɛmazɛ nyi nu ivʋava mɛ tayivie la mɛ afusu ivlezu mɛ adʋnʋ tayivieli. Ivlezuela yawlɔ ivie buaku ɔdu tayi ivlezueli kɔta kplɔ mɛ ayɔ keyadunu ɛfuɛ buaku ivʋɛdʋɛ ɛfuɛ buaku elute atsiɛ alo ɛfuɛ buaku kpatsa atsiɛla maoke yadu nu ɛfɛ alo mu itsudɩ lezɩyɛ mokeyadʋ nɛfɛ mɛ ekele amɛ buala nafusu ɛbɛ buaku ɔlɛ ɛbɛwɛ mɛ adunu ɛfɛ mu yakutula yakutu zɛtudu mu ɔka mimi kɛla mɛyakutu fusu ɛkuɛdi keme wui atike kɔmewlisɩ nɔlu mɛ kpatsa adunu itsuzu alo elute ivʋni lafa mu waba mʋ. Agɛnɛ, nu ɔlɩ atsiyɛ vla mu ɔlɩ atsiyɛ, ɔli akpɛwlatsɔ la mɛ afɔna fusu ɛk <hesitation> ɛbɛ buaku nazɔɛ ɛloɛwɛ mɛ adu ɛbɛwɛ nɛfuɛ agɛnɛ akpɛ, mɛ agɛnɛsu bi lafa. Mɛ waba ɔwɔ, ɔwɔla ɔlɛ iwoviʋ bidi buaku ɛnayi nekele katsiyɛla ɛnayi nekele yeku faa mɛ ɔwɔla ɔlɛ iwoviʋ di buaku iwo ɔnalɛ iwoviʋ bʋɛdi. Mʋ ababa ayili nʋ ɔwɔ atsiyɛ la, mɛ yafusu atikedi buaku yanixla amʋnʋ ɔmakutu wu adila ayili nu ɔwɔla ɔlɛ adiɛku ɔwlɔ atsiɛ ɔwɔ atsiɛvla mɛ adʋ adila kɛ nɛtʋ. Mɛ yafusu atikedi buaku yanixla eyi nu ɔmakutu adila mɛ afusu ɔtatike, afusu ɔtatike la mɛ afusu ɛkʋɛdi bi buaku yanixla amumu mu ayɔjali ɛfuɛ buaku ɔwɔ atsiɛ ku nanyixla azemu duela mɛ atsɩɛfɛ. Kɔkele ivu blamɛ mɛ adu yanu atike buakamu nu oma kutu wu adiadiɛ maduɩ nɛfɛ mɛ ɔmakatʋ <hesitation> ɔmakutu dɔyanava nu kɛmazinye mɛ <hesitation> atike wane lanafa.